सिंगापोर हांगा वेग वेगळ्लीं फेस्तां मनोइतात। क्रिसमस, दिवाळी, चायनीज न्यू इयर, हरी। राय पावस आदि सिंगापोराचो राष्ट्रिय दिस। आगोस्ताचे नव तार्केर तैंवोचो लोक व्हड्ढा ध्वजां। मनोइतात लोक तांचें मुरुगन देवाचें थाईपुसम। फेस्त मनोइतात व्हड्ढीलांक रिसपेद। दिठात काजरेक टीया सिरेमनी कर्तात। हेओ जाऊं अस सिंगापोर देशाच्यो पधती।